मैं घर का खाणा खाणु पसंद करलू। क्योंकि घर का खाणा मा पोषक तत्त्व ज्यादा होंदिन, ताजु बणदू और पारिवारिक माहौल मा अफणा परिवार का साथ मा हंसी ख़ुशी बैठीक कै भी स्थिति मा, कै भी कपड़ों मा, कै भी माहौल मा खाणा खै सकदू।